<hesitation> ɗum kaa o hawrii eko mo yiɗi koo. So o jiɗɗo martkumpaaku nii, ɗum kaa muusuuru hawrundu <hesitation> <hesitation> wallaye! Nden o ɓornii o watti e daande makko hinnii jonkaa omo ñaaƴa yaade. <hesitation>